ମାତେ ଚେର ଦିନା ପରୂପର ନାଇକୀ ବ୍ଲେଜର ସ୍ମୀଟ ଏକ ଜୁଟ୍ଟା ମିଲ ଚୀ। ସେ ଗୁଡେ କୋ ହାଜିକାଲୀ ମୌର ପ୍ରତୀ ଦିନାର ଜୁଟ୍ଟା ହେପା କୁଛ ଜାଈଚୀ। ମାତେ ଏକ ସାଧାରନ ଧଲା <hesitation> ଏଫାନ ଜୁଟ୍ଟା ମିଲ। ଚୀ ଜାହେ <hesitation> ବହୁତ ଖରାବ ହୋଈଚୀ ସେ ଗୁଡେ କୋ। ହାଜିକାଲୀ ମୌର ପ୍ରତୀ ଦିନାର ଜୁଟ୍ଟା ହେପା କୁଛ ଜାଈଚୀ ମାତେ ଏକ। ସାଧାରନ ଧଲା <hesitation> ଏଫାନ ଜୁଟ୍ଟା ହେପା କୁଛ ଜାଈଚୀ। ମାତେ ଏକ ସାଧାରନ ଧଲା <hesitation> ଏଫାନ ଜୁଟ୍ଟା ହେପା କୁଛ ଜାଈଚୀ।